أحدث مغامرة قمت-قمت بها هي رحلة تخييم في الجبال كانت تجربة رائعة مرة، إستمتعت بالطبيعة وحرية الهواء الطلق، كنا نتشارك قصص حول النار ، والتعلم عن النجوم، كانت فرصة للإسترخاء والا-والإبتعاد عن الروتين كل شيء كل شيء.